Bueno lo que ät wä'npapä't, est apit pasonhtzäpä jete tum tumanh ntzu'käsi jenyanhkätyi tyonpa, tiyä mas tyonpa muntzyäpä, tiyä mas tyonpa es como apit pasok, kamotillo, koya', y cebolla nta't wä'npa ät refri'ojmä, jetej apartedi't wä'npa por que nyä tzäkpa tzyäkpa ma ma ma mesyku omompa y este y mas otras cosas de verdura de tzäpä nta't wä'npa tampoco por que por que tokopya jenä'.